so أنا بروح عند دكتور السنان تقريباً مرتين بالسّنة كل ست شهور. <hesitation> بروح بعمُل check up على سناني بشوف بعمل تنضيف، بشوف إذا في شي مسوّس بدّو ترصيص، <hesitation> إذا في شي ضرس العقل بدّو أ- لازمه قبع، عم يدفشلي عا سناني. <hesitation> بُعُد عنده تقريباً نص ساعة لا ساعة.